A ɓaalin bimaane, wi ma nhúrni a bimaane wee wi inbinti saanti habo wi ma gbéedi nyaa gúloor. Gyeti gaaj, iyoo, gsaamba gaaj, gdúwaanŧe gaaj, hee gmooni gaaj, <hesitation> gijigi gaaj, hee. wala ge gí